Awe afia heni ya uzazi, we wensi baba na mama. Kwa sababu <noise> we mama li mumabelu utuluwala, unomabela kwanga ika a chitata au nordimpi ya jako kutasidipo saidiye papa. Kwamba ngiwata chima mamtu pujie umabelu utuluwala na kunuengu uukatu kuka nondihe lazimo zikusaidiye pako dhumu. <noise> Chitange chirika zeka nechisho. <noise> Lazima mchirika nebaba na mama, Kati kufuzazi. Oma pelotugu wala, lakini udu mazi yonsi unumafumia achi baba. Amaa omba juu chini. Amaa loo onda konsipuku. Viroleke Hili vi musahidie baba. Panijuku mdili yuritoke. <noise> Koku pande uu. Ilazima mshirikiani. Pati baba na mama wapu. <noise> Chimama na kitata mwensi. Juku mdili yuriku mdali. <noise> Awe na mdili yu kupinga. Kwa sababu. Tange uti nene chimama unumamafia lana yunchi. Wakati mshirikiani nene na awe. Gapa nitupatu mwana. Wau mabu wangabwana nene mkulondu mwana moja mbili tatu mapanga. Mkulonda vya lena kaza. Hala hii. Nanii tu mkulonda pishanee ni miyaka yinga yinga mmi kala mpange mjadili. We chimama alolongwa mwana hata kuli miaka ina mwa mwa wanzia koloakwe basi umajitahidi ili uchite chani, ili uwezi kukusendi winda aya basi andinde nimwavia alana yan ya sane hapa mwani kubali nuatae sio kwamba chimamaa ono kuti nofuangu uleli mwana <hesitation> mpakapela ngamakubaliano manumazi na chitoto mwingi wa sendi enda nitashiriki, ukunena ati wasendi mda mwendayo siani mbona tu akubali ine kwamba indu masenda miezi kadha lakini wasenda wazi wauli tayari anagawipati changamoto.